Ku haakuba hariyo omuntu atakumanya kwozya engoyi, waanooyoza engoye otakagitiire omu miizi, oine kubanza waajangurura okiihamu eya mutare, okiihamu erikwiragura hariho n'egyo erikurugamu erangi. Obanze oyozye eya mutare, otemu esabuuni na omo, waaheza ote omu gandi amiizi, oihemu orufuro, waaheza ote omu miizi g'aha muheru oi- oreebekye ngu amiizi agu waamunyunguzamu kuza kwanika gaboniire, kugira ngu emyenda kworaaze kugyanura etakaazamu amabara. Otandikye n'emyenda eri eya mutare, oteho emyenda etarikurugamu erangi, ohendere na n'emyenda erikurugamu erangi.